मैंन आखिरी बार जू चीज खायी छै वू मेरु सबसे पसंदीदा पकवान च। जै थें कड़ी बोले जांदू। या दही या छाछ से तैयार करै जांदी ये मा आप आटा या बेसन कू इस्तेमाल करीक ये मा नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, गर्म मसाला मिलेक ये मा घी या तेल कू तड़का लगेक हींग और कड़ी पत्ता का साथ मा यी थें काफ़ी ज्यादा स्वादिष्ट बणाये जै सकदु।